स्कूटर हर दु चक्का के वाहन है। स्कूटर के माध्यम से एक आदमी दु आदमी हम कही भी आसानी से आ जा सकत ही। कुछ माल लोड करना है कहीं ले जाना है तो आसानी से ले जा सकत ही। आज कल स्कूटर के माध्यम से कितन लोग व्यापार करत है साप्ताहिक बाजार करत है।